Yeah some animal having bad smell like sheep goat they smell stink their scent everybody na like it because a can be smelling like bad